Ja iio titata ja xinuxii jia'a ku ja iio jiaa ku ja ati <hesitation> udu ja tnindoxi ndi'i kunda'ando nitaja io titata ja xuuki'inindoxi ja xikuutiundo, luchindo jia'a xutnindo jiaa xuuki'inindoxi taja burru, kuaayu ndiaa jiaa kuee ja kuchi jia'a ku titata jia'a ku maasuka.